إي نعم, نعتبر روحي جيد في السباحا, نعرف عيفاش نتحكم في حركااتي في الما, ونحافظ على روحي في الوضع السليم, أم بالنسبة للعاصفا البحريا, الوضع يصير صعيب برشا, خاصةً مع الامواج العاليا والتيارات القويا تقلق برشا, في حالات كيما هذي, البقاء طافي فوق الميا يتطلب قوا جسمانيا وصبر كبير زادا, والأفضل زادا, هوا تتجنب السباحا في البحر وقت تكون عاصفا.